Tiri D printa kam e huttinira e teknoloji maha huunde mahande, huunde nde walaano, wurtinande huunde nde yiyataa naatal mayre nder kompiuta, mahammaande hokkuma nde, nun no nde wayi, nonno nde woni.